ווען מ'פילט סטרעס ביי די ארבעט איז וויכטיג צו נעמען א ברעיק און זיך צו בארואיגן, אטעמען טיף און כאפן א קורצע שפאציר, מ'קען אויך נעמען שפאצירן פאר א פאר מינוט, מ'זאל זיך אויסרעדן צו איינער וואס פארשטייט, נאכן ארבעט זאל מען זען אוועקצונעמען די קאפ פון די ארבעט און טון זאכן וואס מ'גלייכט וואס זאלן בארואיגן דעם מענטש, און געדענקן צו האבן א רואיגע נאכט שלאף.